Iu ‘un sugnu un cristianu ca evita a l’autri pi ‘un ci parrari. Iu anchi quannu ‘un vogghiu parrari cu nuddu, sugnu sempri amicabili e salutu a li canuscenti ca ncontru pi la strata. Si ‘un vogghiu parrari a longu cu quarcunu, lu salutu e mi ni vaju pi la me strata. Iu pensu ca la educazioni è fundamentali pi la nostra società.